मैन आपड़ी जिंदगी माजी बहुत सारा पालतू जानवरों दगड़ी समय बिताई जन की सबसी पहली छ कुकुर, बीरालु, तोता, मच्छी, और भैंस, भाखरी, छोटी थोलड़ी और गोडी, गौडी का बच्चा हों दन जन बछड़ी ऊं गैल मैंन बिजा समय बिताई और कभी कभी पोथली गैल भी मैन बथेरू समय बिताई।